والله هذا سؤال صعب جدًا لكن اذا كنت اختار بين الموت قبل شريكي او بعده يمكن اكون افضل لي اني اموت بعده لانه مهما كان مودة الشخص عزيز علي في مرحلة صعبة بعد فقدي خاصة لو كانت علاقتنا قوية ومبنية على الحب والتفاهم لو موتي جاء اول ممكن تكون اصعب عليه نفسيا. اما لو كنت انا بعده يمكن اكون جاهز نفسيا لانه اعطيت الوقت الكافي